مع اصدقائي دائما أصل متأخر عن المواعين ، كثيغ مرات ما مرة ومرتين أصل متأخر ، مرات اتأخر عش دقايق مرات أصل حتى اتأخر للنص ساعة ، ولعدة اسباب ، مرات أنا كسل من عندي ومرات هي الظروف تحكم ، الطرق ازدحامات